Karazana firenena notsidiako: mbola tsy nivoaka ny teto madagasikara aho fa mbola teto foana fa ny firenena tiako hotsidihana ohatra hoe any Suisse ohatra dia any a any a Maroc, dia ohatra hoe any Thaïlande ohatra, <noise> izay zao no firenena tiako hotsidihana.